Song ning turu abu zong’a meu kum beuro meu ki lamkese beu teu in gama gomnati surasin nya-nya-nya sara meu pasin inah-ina beu ti keu indo be gam keu in beudo nya-nya saddo ja mameu ma seng ira meu pobeu ina beuti ina keu kuru beu gami neba ina yoo ma geu meu bobse meu ded ku-dedku meu ba meu pina ina i gam ku i nebeud in keu kuru ja bonou i pi mugari ni ma we i nya meu kunu meu ki lamkese meu ma seng torah tem wuumeya meu ki lamke ina i ma merise ariba makou meu bata tooh seng deri i sura in teu ong abu wagkere ru i ba teu ba ma kunu ba pi bini ini ba ma langke geu meu ban lanke ma be song ga ina i ma meu yeri nwuumiya meu ki lamke ose kuma zong budga kou ne obu zong’a beu kum beu rine gbaarowa i piya in o karuro ora ina meu sanu ba meu sone bekeuni geu beu dami kin pina ma kou ya meu kum ma meu egnu’a meu bese nya seng ni <hesitation> ina ineu pi beu i ti keu indi i bima se seng irah ini meu pi beu iti keu indi i bunase i teu in gama ma geu meu bobse ida meu an yilu ida meu an yilu beu a meu inse tem wuumiya sei meu ja ku yambirma damou keya keu in meura kidmeu bira kin yilu ha nya yoo keu nena boo meu kum ye kini in beura i gamdi-gam i bee a yeddi ma puuku i pikin keu bilu i pi beuse i gam beu sen kou abu beu bob kou song kou neb kam geu bobba.